اسمعني, حاول أدخل أقرب ريفي, على خاطرك بش تلقى شكون يعاونك برشا برشا, عنا برشا مدارس يقريو لغات, وانت واللغا اللي تحب تقراها موجودا, رهو ميقلقش, حاول انت مبعد في الدار ووحدك وحدك, اسمع اغنيا باللغا هاديك اللي تحب تتعلمها, وإلا اتفرج في مسلسلات, وإلا أفلام, يعونوك برشا بالطريقا هادي, وإلا اسمع الراديو متاع اللغة اللي تحب تتعلمها.